മനിശി കല്ലു രന്ഗുനു ജന്യുലു മരിയു മേലനിന് സ്തയ ലി നിരനൈസ്തയി। ഐരേസ് ലോ മേലനിന് ഏക്വോഗ ഉന്തേ ഗദമ് ഗോദുമ രന്ഗുകല്ലു ഏഇരപദതയി। തക്വോഗ ഉന്തേ നിലമ് അകുപഛ്യ ഉന്തേ രന്ഗുലു കനിപിസ്തയി। പ്രദന കല്ലു രന്ഗുലു, ഗോദുമ കല്ലു। പ്രപന്ഛമ് ലോ അത്തിയദികന്ഗ കനിപിന്ഛേ കല്ലു നിലമ് കല്ലു। തക്വമ് മേലനിന് കരനന്ഗ ഐരേസ് ലിഘ്ത് കല്ലര്ഗ ഉന്തേ। അകുപഛ്യ കല്ലു ഛര്ല അരദുഗ കനിപിന്ഛേ രന്ഗു। ഫിയോമേലനിന് ഏക്വോഗ വയോമേലനിന് തക്വോഗ ഉന്തേ നുമന്ന അകുപഛ്യ രന്ഗുലു കനിപിസ്തയി। മുക്യന്ഗ ഐര്ലന്ദ്, സ്ചോത്ലന്ദ്, ഗേര്മന്യ്, തേര്കിവന്തി ദേശയ ലോ ഏക്വോഗ കനിപിസ്തു ഉന്തേ।